Ye, amin'ny ankapobeny zegny <hesitation> ny zava-maniry zany managna aina karaha olo jiaby fô izy tsy afaka mivolagna hoe zah tsy afaka atao zao, zah tsy afaka atao karaha ty fa izy ndray raha ohatra hoe kapaina na tapahana zany zava-maniry dia malazo, izy malazo igny lasa hoe tsy miteraka ny rano ho antsika satria antsika no mandratra azy, de antsika am'zay koa lasa hoe <hesitation> mizaka ny voka-dratsiny hoe nikapaina ny zava-maniry na nitapahana de karahan'jay.